Ayen erbaire en kawarty ewie ga kabin. Tani goon subo ka fa kabin wida goon teron naba kodok ta elkan goon kaben en koti mange kabi, amn daki kodo fa doma kabie amn corki kdod ta fa kabieheie coni amn amn en kochei log waiyosa tawali shabi shabie nogue fa amn a konguha doka Agisie kodo ta doma fa kabie hikera husan goli yani wala sag moo gessir tan log gola koie tan log gola wala saig mou